Australia, mbaetɨ mbate aikua kïraïko jaereta yogueru arake guive, jare añave oikovaera, se aendu yave kua tëtä jee, semaendua kua mïmba, canguro, jei supevare, öimeko aipo jaereta oikua kïraïko arakae yave oiko, jare añaverupi oikovaera